To ma vǝzha gha tlǝn gha shi kuma ya pa vǝha ko luma ka bwuyadzǝ khi ra sǝghǝrǝ ladi khina to vǝzhuntwi mi wa kaya kala tsǝtsǝghǝ kǝla zhina niya ˈfǝri niya tsǝtsǝghǝntǝghi mi wa nga ˈyashǝghǝ-yirrǝ shi mbwa gha mbanǝ thǝghǝ wsa khi na ko nga mǝlaghi pa wa ɗyarǝ nanta a tsǝmǝrǝ niya ɗa niya tsǝtsǝghǝntǝghi niya ndanghǝri to ma ghugliva zi ka mbanǝ ˈfǝri niya ɗa niya tsu mǝllǝ ayonǝ ri ko nǝ ayona nga lamtarki ko nga gǝglishishi niya wha ghui niya mǝmǝli ayonǝya ni to ma wghiya to vǝzhi ntwi ka mbanǝ pazǝ ko kantǝgha ya naiya ɗa niya ˈfǝntǝghǝ ghǝtǝn sarǝ ri babalǝ niya vǝlǝ wsa zǝma ghǝtǝni niya di kujagli niya ndzondzǝ kwa niya nǝ panai zǝm wsa khi ndǝɗa zhi niya nǝ khi to ma vǝzhǝn ntwi na niya ndzondzǝ ghǝnyi malghi ki nǝghǝnya gyara ki don gha shǝrǝ wsa ɗa nontu ndwu gha shǝri wsai nontǝ ndwa mǝlu to ama manǝgha sǝghǝ gyara ghǝtǝna ndwu mbǝ nigha shiri wsa faru kimbi ghi na ani khi wsai zan mǝli ani khi wsai zana mǝli ˈyi vǝzhintwi niya nwa ka ghǝntǝni nikha mǝlǝ wsai mbwa mǝla ka ghǝntǝni niya nǝni to ˈyi wa ndwi shi nara zhavi mbǝ wsa rǝ mbwa mǝla ghǝntǝn mbvǝ makaranta mi waya nani waya mbani to niya ɗana kha ɓa nǝ mbwa mǝlǝ ninau khi nǝmbwa mǝlǝ khi nǝmbwa mǝli Niya ˈma nchwi dlǝdlǝɓa ghǝji ma wandwa ɗatǝghǝ wsi niya miya ghǝnji do lokachiyara naiya kumanǝ nainya ndza ghǝnnya iyali to mi wa mbwagula wsi shi niya fakhimche ghǝtǝn ndǝri nikha fakhimche zhi ˈma to mi hǝ viya ˈma a mbani kǝlǝ ngwurmǝ niya ɗa niya dzǝghantwi nǝya dzǝgha mǝlǝvǝ tlǝni niya to mi wa ndwi shi na mbani wza pa mbwa kukuli mbǝ ˈyashǝghgǝya na a mbanǝ ˈfǝn ghǝntǝn nai ya ɗa ninya dzǝgha mǝlǝ tlinǝ ninya sǝghǝ khi wsai ya mǝli mbǝ vǝzha gha tlǝn gha shǝ ri musamman vizhi luma ka bwuyadzi to ma sǝghǝ rǝ laddiya mbwi to nǝmbwa saarǝn pǝdlǝm nǝmbwa mǝlǝ aduwa pǝdlǝm miu wa wsa zǝmi shi nǝ mbwa kya nǝmbwa zǝmwhi ma lokacha tsu mbǝ chocha mǝllǝvi nǝ mbwa tsu mbǝ chochi mi wa mbwa wghi chochi nǝ mbwa ˈma sǝghǝ mbǝ ghi to nǝ mbwa ndzodzi ma ghwa vǝghi ntwa nyi ka mbanǝ tli nǝgha ɗa nǝgha tsu tsutsu kǝla ko ˈyi kai ghala khi nǝ gha mǝmi nǝ ghǝtǝni khi ma nontǝ ndwughala ma ghuna taɓa kum mi kimbin lokacha zha khi ra sǝ mbǝ ladi ghǝni luma ka buyadzǝ khi gha taɓa kum ghǝtǝni ndwughalau to ghǝzǝra sa nǝgha kǝlǝ dama ƙyǝna nǝ gha tsu mǝmi nǝ ghǝntinǝ kwa tǝghari khi